Ny manampy amin'ny fangalana rano amin'ny fitahirizana ny hanina araiky voalohany aloha izy koa zavatra mandomando, raha mandomando matetika malaky maratra, malaky lo fa alana le rano mba hampatana azy zany, ndrekindreky koa tsy hampahimbo azy.